Emitse eyangayighomba omwabandu, ngayighomba abandu abawithe emitse eyiriyithya. Ngayighomba abandu abawithe olhukeri, ngayighomba abandu abawithe olhwanzu, ngayighomba abandu abanginayamba baghenzi babu, ngayighomba abandu abathakanaya binywe binene, ngayighomba abandu abathalhwa habya obusonga bunyahobunyaho obuthawithe omuthwe namaghulhu, ngayighomba abandu ngayighomba abandu ngayighomba abandu abakabererahu abandi, ngayighomba abandu abasi eri- abasi eribika obu- abasi eribika embitha esyabaghenzi babu, ngayighomba abandu abathakolha orugambu okwabaghenzi babu, ngayighomba abandu abathiba, ngayoghomba abandu abathawithe abathawithe erihali, ngayighomba nabandu abanzire nyamuhanga.